Láh muoo aig muoh sáh láh áh cuaig shiuh la noh muo kiih noh muo táh, muo taig, muo main zain, muo tóh, muo aug, muo mispero, muo noh aing róh lá áh jo lá muoh áh cuaih la aig la muo, muo noh muo cha to-to yiá, muo cha tó cien muo cha tó peih jo muoh nóh muo muoh taih aig áh jóh muo cuaih.